تلیفون د دوو کسانو تر منځ د صوتي ارتباط یوه الکترونیکي دستګاه ده. تلیفونونه د سیم، نوري فیبر یا هم رادیويي امواجو په وسیله د تلیفون د سیستم سره وصل کیګي او د بل شخص سره د خبرو یا هم صوتي پیام او اړیکې اسانتیا رامنځته کوي. پخوا دا امواج یوازې الکترو مقناطیسي و خو اوس کولای شو په رادیويي امواجو سره هم یو له بل سره اړیکې ټینګي کړو.